אנה כנשרב תקראיבן זוג ליטראת דיאל אלמא פי אליום, יעני פי לאסבוע כישכל תקראיבן רבעטעש ליטר דיאל אלמא, האד אלכמיה כתדיני אלטאקא וכתעאונ אלג'סד תاعي יבקא צחִי.